Tɔɔ, kama inde sa vɛ din, nan a waa ema sen gba zhoma ekatarai nke nyi dei ema zhoma awa, ba nyi, ba enva ba entat ba, domin embi disi zhoma, nke nyi evanu we makpu mu je a waa nyi nɛ nke nɛ we makpu mu je a waa nyi nɛ so musu ku jee emu ya kamaa e ko onɛ <hesitation> a waa mu so je ka we ne inda embe sa na ka kpa nɛ evɛ ve mbe kama embi nyankpa inde embi se nyi ambe adida mbi sa kpaa ko mu ku we ensha ve-ve- evu soko ba dai <hesitation> sa ka tap emu ba kpe bakpe ne aba waa gbai ŋoot anzhan amɛ aja mu nanci emu fwa so emu su je ede naija anvuntɔ anvuntɔ nke be ma kuwe enzhan waa disi nɔɔt anzhan a gema si ne efɛp enje lafia to amma egya ne nyi se dyo pɛt ma shine emanje a ja ma anzhan kɔ ema ya efep kuma eman dyɔɔ ya efɛpɔp <hesitation> a sake lun oyaya gema no omagi ema vii sa ke ciya efɛpɔ kuma ema vɛ endeke emana a a avɛ anjei sa ta ba nya ŋke a wene egya sa soon a ba ya anbe ni sa na kpaa, aa emu so ko je kama edegefen kafachan e e abaju emu je ga waa je shaŋ onmbai ecokobi a fara sa mu ozap edem.

A waa gishi lun anzɛɛ, na gishi kpaa si ovoɔ o gishi shaki enge a wa ni to kama sa na kpaa ele ne a waa disi fwa sa mu ovoɔ noo sa fwa ovɔɔ sa shaŋ eŋui eyɔkɔ ba, ama ovɔɔ su ko la o sho onumo onyi nume eva ovoo no kosh osati onumo onyi nume eva ovoɔ no kosho osati ma, ba gyei so kpaa se ba, domin eshanga owe avu the more su ku je bashi enum din, the more emu ku je ya ovoɔ ku zɛ zhari to ezhari ovoɔ su zɛ zhari din nan shi ne kuma embe na fi bwoma na enje domin emada enshanga, domin emada avɛ <hesitation> avɛ ezahri din to emu sake soon <hesitation> enga wa azhe kuma mu sa ke pɛt je efan ecece kuma kamar a jaba yan de embe sa na ka kpaa kuma emu nyi embe ajaba sa we no ozap su nun azap ba- sa we no ozap su nun ozap ensha amek a we me cikin azap emu je ya onet tabafa a zhuru a fuk so sai amma sa ka ba kuma a nara vɛɛ afasara a kpaase ozap waa gya be so avɛ ka vi gba zhoma eme awan onfashe kai embi gba ya ekota avɛ akwai onke mu so ze kpa akwai nke mu so si zɛ kpaa amma dole emu ko je otep onet ba wai vɛɛ emu kpaa ne ebwoma ejut mu ba aa emu kpaa domin anet nyi vɛɛ ee to ema no onyi nɛ a sa go esimaba, ema eman jen go esi ni ba. Shiya sa emu ya eje ebakpe amek nyi nɛ ni baa mu ne ejut egyai aga ba to emu so ko je etep nyinɛ ina gani emi wee kusa pɛci mu otɛpɔ domin bisa ne inde emb sa na gyai aga embe emu ciya ozap be egbo a shat te embise ne ya nɛ embi ya na mbi taya ansho a shi ya sa mu ku ya shiya sa ko mu ko kpaa ne to se ne gyo okara fish ba emu ya ambɔnɔ a je nara <hesitation> a dyoɨ nara ebin sɛ na emu ya agbasu enoko emu ku ya agai nɛ kai avi we anje esi anet mɛ ka vi kanara lun ka govɛ fara <hesitation> a govɛ gya ema wɛrɛnfu ema xsen gya iri aga anjɔɔ ba, egya so shaŋ ema vɛ oze ema na oze-oze ba kae mu no taba set awa nyi ba emu su ku we me rayuwa kpaa kokari ge awa jɔɔnɔ je awa jɔɔnɔ ciya avɛ mbe sa na kpaa ciya avɛ embe sa na kpaa domin, onuum eme eda a nyinɛ waa sa saci gbo ci antoi eve ve mu sa ka gbocut antoi eve-ve mu already emu-mu riga a emu nyi nke eva-ve ni sa ka gbot antai ave-ve mu maa to ka gan emuna emu woo ko ofat enkɔkɔ.